Si 'hiaj nej chuku ro'min 'ngo chataj, ro'min 'ngo chuche, ro'min kolo, ro'min 'ngo loti, ro'min 'ngo chinun', ro'min 'ngo chata, ta nininini si 'hiaj nej chuku lí ta, sani 'ngo rasun 'hiaj sinin chuche chuche chana ni 'ngo to'lo nikaj tukwi' xuj, huin nne xuj nga tukwi' xuj bé xuj, 'ngo to'lo hia 'i ruhua xuj ni'hiaj xuj ni nika xuj ki'hio kwenta, nari' xuj 'ngo chilú nari' nakínj xuj 'na' chuche chana ni ya xuj ta'nga ke ta 'hiaj 'ngo chuche chana 'ngo ta'ní xuj lí, hia 'i ruhua xuj ni nakínj xuj man nari' xuj 'ngo chilú nari' xuj 'ngo chuku nakínj xuj ni no niin chaj, ta'nga' ke ta 'hiaj kolo hia ba taní kolo ni nakínj xuj man o' chuj chaj sani hia 'na' 'ngo bé ke 'ngo chuku chinun', 'ngo chata, hia 'na' naninj xuj kita'a xuj taní kolo, bé si bej xuj bé si o' xuj bé si tukwin' xuj taní xuj unanj nari' xuj riki sikachi xuj, ba taaj ni ta kari unanj xuj nara xuj riki 'ngo ro' ba chuj, riki 'ngo koj riki 'ngo ran ba rán bé ta 'hiaj kolo. 'Ngo chataj si 'hiaj 'ngo chataj mim sisi hiaj nihia' ra chuj, bé nikan' akuan' nachikaj 'hiaj nachiko' ba ará xuj ba akuaj xuj ba nihia' ruhua xuj, 'ngo hiaj o' kuman hiaj a'hioj o' kuman ni riñan nitaj si o' 'ngo kuman kwi nikan' nikan akuan' ni ka man xuj akuaj xuj ka' man xuj achrá xuj, ta 'hia xuj ta 'hiaj nej chataj lí bé ta min si 'hiaj xuj a'min xuj nga tukwi' xuj si ruhuaj, ru'min 'ngo nej nej chata akuaj xuj chata' nun niín' si niín bé chata' aché xuj, bé si akuaj xuj bé si aché no' xuj cha taní xuj bé ta min´hiaj chata, 'ngo loti bé si 'hiaj xuj si nej chej kamin man nne re' ngaj 'ngo chuko kahui' ngaj 'ngo chuku ri'hiuj, bé ta min niko loti bij ba'ninj yuku nun ni cha xuj ni koo' chuj tukwi' xuj ni kunanj xuj ni kwej xuj, bé ta min 'hiaj loti bé ta min 'hiaj nej chuku lí nun tikachi si nihia' ruhuáj min si 'hiaj nej chataj si aráj xuj, kisij chuj nanun' xuj si cha xuj ru'min 'ngo chu'man man rruhua chu'man, sa man unn sa man riñan numin chakáj ara nej 'nín araj nej nakinj bé ta min si nano' si nikí cha xuj, 'ngo nej ngwii nej sínj ara nej si-tan' nej chirá' be', bé ta nun riñanj nano' chaj. Mmanj ununj, mmanj akua, mmanj nikoj tukwiis, nihia' ruhua nej chuku chuku chu'man ta, bé ta 'hiaj ta riñan nej chuku lí nnún tikachi, nej chuku lí nnún to ta chiráj.